Yan takachí ti'á tiake chinana ken chike tinana xhinana loko, telta kanano xhic <hesitation> a kanchitu kutalanchi nuu té ini té ta te ini takanxhi ya'a lo'a takanchí tuku telujan lujan ni ndakana nanoxhi litaten takanchí.